Si le piante a sentu ël dulur supratüt cuandi ün a va a taieie le rame o taieie le föie perché a s'dröu 'na ferita ëndua che ün a va taié e cuindi pöi ëntà cerché dë d'rangela bütandie ën sima dë ram vert